Qalam yozish uchun ruchkaga oxshagan <hesitation> asbob ichida grafit yoki siyoh bo'lgan tayoqcha mavjud bo'ladi. Qalamni qog'ozga bosganingizda grafit yoki siyoh yuzaga o'tadi va yozuv hosil bo'ladi. Qalamning tashqi qismi qo'lga qulay bo'lishi uchun yog'och yoki plastmassadan yasalgan bo'ladi.